En Tailandia... lo más anombrau es el Festival del'Augua que concidi col añu nuevu i pa Abril hazin batallas d'augua por tol país i se puei gastal qualisquiá cosa pa echal augua. No veas cómu discurrin pa echal-si augua. Alogu ya hazin ofrendas alos Budas i tamién les echan augua. Alogu ya es el momentu delos celebramientus familiaris i s'ajuntan pa comel i las cosas essas, pos comu en toas partis...